сәлем достар сіздермен бірге айнель әмірхан және менің подкастым ой детокс
мен өздеріңізбен подкастымның он екінші эпизодында қауышып отырмын
барлықтарыңыздың дендеріңіз сау төрт көздеріңіз түгел көңіл күйлеріңіз қалыпты деп ойлаймын
уақыт тауып менің подкастыма қосылғандарыңызға рахмет
ал енді уақытты созбай кезекті эпизодымның кезекті қонағымен таныстырайын
сонымен бүгін менде қонақта қазақстанда парламентшілдікті дамыту қорының директоры баталова зауреш қабылбековна
зауреш қабылбековна жалпы сіздің өмір жолыңыз мен үшін өте қызықты
мысалы сіз қарапайым бастауыш мектеп мұғалімінен сенат депутаты одан қалса оппозициялық партияның белді мүшесіне дейін қызмет атқарған адамсыз
осы ретте әңгімені өзіңізбен әріден бастағым келіп отыр
жалпы саясатқа қалай келдіңіз
саясатқа мен келген себебім нақты саясаткер боламын деп келген жоқпын
сексен тоғызыншы жылы біздің ы семей қаласының отыз сегізінші лицейінді өте бір бірнеше күрделі мәселе
ең біріншісі балалардың саны көп
і және ыыы оқыту мерзімін үш үшке бөлуге тура келді үш сменде оқыды
бұл өте сондай қиын жағдай болды
сондықтан мектептің ұжымы сол кездегі біздің і мектеп мүдірі иван павлович кипа біздің мектепке і жаңа не пристройка не болмаса жаңа мектеп салу керек
осы жөнінде депутаттарға ұсыныс жасау керек
а ең жақсысы сол депутаттыққа өз ұжымымыздан өз адамымызды сайласақ сол мектептің округынан
сонда біздің өзіміздің депутатымыз бізге осы мектепті салуға күш қосады деген оймен осы ұсынысты біздің педагогикалық кеңесінде айтқан болатын
сол кезде біздің ұжымымызда осындай ы жас мұғалім бар өжеттігі енді мінездемемді айтып
осы зауреш баталованы ұсынайық деп сондай өзінің ой пікірін білдіртті
ұжым ммм біздің менімен бірге жұмыс істейтін мұғалімдер бірден қолдады
мен бас тартуға тырысып едім неге десеңіз саясат деген не депутаттық деген түсімде көрмеген нәрсе ойламаған нәрсе
сондықтан мен бас тартамын осында ұжымда басқа мұғалімдер бар менен де жасы үлкендірек үлкенірек
тәрбие ііі тәжірибесі де менен үлкен деп солар барсын деп өз ойымды білдіртіп едім бірақ ы дауысқа қойып бірден бәрі бір ауыздай қолдады
сондықтан мектептің ұжымының ұсынысын жерге тастамай ыыы қабылдап
ыыы сол науқанға қатысып жеңіп шығып бірден ыыы семей қаласының маслихатының депутаты болдым
сексен тоғызыншы жылдан бері тоқсан ііі үшінші жылға дейін төрт жыл ы депутатық істі атқардым
сол кезде саясатқа нақты кірісіп жергілікті қабылданған ы шешімдері әкімшілікпен маслихатпен солардың ыыы жұмыстарына қатысып
білім саласында әлеуметтік саласында әйелдер құқығы балалардың құқығы жөнінде өз ұсыныстарымды іске асыруға тырыстым
жалпы қателеспесем ыыы мәжіліс депутаттары айлық алмайды бұл бір еріктілік жұмыс сияқты иә
иә маслихаттың жұмысына ақы төленбейді ол қоғамдық жұмыс секілді
сондықтан мен негізгі сол өз мектебімде жұмысымды жалғастыруда ыыы болдым
ыыы сол депутатық мерзімінде ыыы ол кезде наказ деген болатын
депутатқа сол округтің ыыы сайлаушылары өздерінің ұсыныстарын дәлелдеп сол ұсыныстарды бір тізімге наказ тізімі дайындалады әр депутатқа
соны депутат іске асыруға тырысады
мен сол кезде омский деген бірнеше көшелер болды
сол көшелерге почтовый гаш дайындап адрестерін белгілеп
бұл жаңа көшелер болғандықтан әр ііі үйге нөмірлерін жасату
ыыы сол дальний көшесі болған соған светофор ы жасау
және ең біріншісі ол ыыы жаңа мектеп салу
ыыы сол кездегі мен және ы облыстық депутат евдоков деген депутат болған
менің округімде мен қалалық депутаттықта болдым
екеуіміздің ұсынысымыз бірдей болды мектеп салу
сол мектеп салынды бүгінгі күнде ыыы нөмір отыз сегізінші і мектеп лицей
семейде сол менің ы кезінде депутаттық кезімде іске асырылған өзімнің ісім
қателеспесем бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғызыншы жылы сенат депутаты болып тағайындалдыңыз
сайлауға қандай да бір партиялық тізім арқылы өттіңіз бе әлде жеке тұлға болып қатыстыңыз ба
ы мен партиядан өткен жоқпын мен ол кезде вообще ол партияда болмаған адаммын
сол тоқсан төртінші жылға дейін мен сексен тоғыздан тоқсан үшке дейін депутат болдым маслихаттың
содан кейін ыыы сол кезде депутаттарды жергілікті мааслихатын таратты және сайлаулар басталды
сол кезде мен ііі тоқсан төртінші жылы семей қаласын облыстың әкімі болып ғалымжан жақиянов келген болатын
біз ғалымжанмен бірге ііі сол семей қаласының маслихатының депутаты болған кезде танысқанбыз
жас депутаттардың ааа клубын ұйымдастырып
ы он жеті жас депутат ай сайын кездесіп сол біздің маслихаттың отырыстарына дайындалып сұрақтар дайындап мониторинг жүргізіп сондай жұмыстарды атқарған кезеңіміз болды
сондықтан тоқсан төртінші жылы ғалымжан жақиянов әкім болып тағайындалған кезде бірден өзінің і бірге істеген маслихаттың кезіндегі ііі әріптестерін шақырып соның ішінде мен бармын
қалалық білім саласына келдім
ыыы тоқсан ы төрт пен тоқсан бестің аралығында семей қаласының білім саласының басқармасын басқардым
тоқсан бестен тоқсан жетіге дейін облыстық департаментті басқардым білім саласынан
тоқсан жетіде семей облысын таратты
облыс орталығы өскемен қаласына тағайындалды да семей қаласы жай қала болып қалды
ыыы содан бері мен қоғамдық жұмыспен айналысқаным балалардың құқық қорғау ы саласында
ы тоқсан тоғызыншы жылы осы сенатқа сайлау басталған ы кезде біздің і жерлесіміз сагалиева наслизат калиевна деген сенатор болған азаматша өз мерзімін аяқтап келесі сайлауға бармайтынын ыыы жариялады
және семей облысы мен шығыс қазақстан облысы ііі біріккеннен кейін ы осы екі облыстан ыыы бұрын екі депутат болған енді екі депутаттың орнына бір ғана депутат қалатын болды
екі облыс бір облысқа айналды
сондықтан ыыы наслизат калиевна сайлауға бармайтын болғандықтан ыыы тек қана шығыс бұрын шығыс қазақстаннан сайланған усинский ыыы деген депутат баратын болды
семей өңірінің азаматтары семей облысы тарады
облыстық статустан айрылды онымен қоймай енді депутаттыққа да ие болмай депутаттың орнынан шығысқа кетіп бара жатып
сондықтан біз өзіміздің депутатымызды семей облысының бұрынғы семей облысының мәселесін көтеру үшін сайлау керекпіз деп ы маған ұсыныс жасады сізді сайласақ деп
енді менің депутат болған кезім қалалық кезде ыыы білім саласында істеген жұмыстарым
ауылдардың мектептерін ремонт жүргізіп ыыы бірнеше ііі білім саласындағы реформа жүргізген ііі жұмыстарым бар тағы жұмыстар
арқылы осындай ұсыныс жасады курчатов қаласының маслихаты
депутаттары осы ыыы ұсынысты бірден ы іске асыруға тырысты
ыыы курчатов қаласының маслихатының депутатарының ұсынысымен сессияда қабылданған шешімімен семей өңірінің үміткері ретінде мен сайландым
сондықтан мен ылғи курчатов қаласының маслихатының депутаттарына өзімнің рахметімді айтып жүремін
және бүкіл семей облысының бұрынғы және шығыс қазақстанның бар депутаттары ы маған көпшілігі қолдап
сол ы сексен тоғызыншы жылы сайлауда маған сенім білдіріп мен ол кезде енді мұғалім деп айтуға болады ғой білім саласын басқарсам да
бірақ менің оппонентім сол кездегі парламентте сенатта болған депутатты жеңіп шығуыма менің жерлестерім сол шығыс қазақстанның ыыы өңірінің депутаттары
семей жағы шығыс жағы бірігіп қолдау білдіріп дауысын беріп бірден тоқсан тоғызыншы жылы мен бірден парламенттен табылдым
зауреш қабылбековна мысалы енді біз сенаттарды телевизордан көретініміз болмаса енді көп ііі көре бермейміз иә
оның үстіне ол кісілердің көбісі де қандай бір қоғамдық мәселелер бойынша көп пікірін білдіре бермейді
жалпы сенат депутаты қандай қызмет атқарады не істейді олар
сенат депутатының және маслихат мәжіліс депутатын салыстырсақ олардың негізгі мәртебесі тең деп айтуға болады
парламент депутаты бірақ мәжіліс депутаттарының өздерінің негізгі заң шығармашылық ы функциялары бар
сенаттың да сол функциялары айырмашылығы неде
айырмашылығы мәжіліс депутаттары бұрынғы кезде округтан ал қазір тек қана ыыы саясы партиялардың тізімімен ғана сайланады
және тікелей халықтың сайлауымен сайланады
ал сенаттың депутаттары оларға тікелей халық дауыс бермейді
сенаттың депутаттары выборщиктердің қолдауымен сайланады
выборщик дегеніміз ол маслихат депутаттарының дауысы
сол сондықтан мысалы мен сол ыыы сенатқа өткен кезде үш жүзден астам шығыс қазақстан мен бұрынғы семей облысының енді бір облыс болып шықты ғой
шығыс қазақстан облысы соның депутаттары бір күнде он жетінші ііі қыркүйек күні і сексен тоқсан тоғызыншы жылы
ы олар ыыы неге өскемен қаласында ыыы дворец металлурговта сонда сайлау ы дауыс берді
сондықтан міне осындай айырмашылығы бар
бірақ ы сенаттың депутаттарының ы екінші айырмашылығы мәжілісте заң қаралынады да және мәжіліс депутаттары заңды қолдайды
бірақ қабылдамайды
қолдап олар оны сенатқа жібереді
сенат ы мәжіліс қолдаған заң сенаттың депутаттары оны қарастырып екінші қадам бойынша олар ы сол ы заңды қабылдайды
бірақ ііі мәжілісте і депутаттар партиядан сайлаған бізде і парламентте оппозициялық партиялар жоқ
биліктің партиясы бар нұр отан және і сол ы биліктің партиясымен енді бірігіп бірігіп істеп жүрген партиялар деп айтуға болады
жуырда оппозициялық партиялар туралы ыыы заң қабылданса әлі нақты оппозициялық институт бізде қазақстанда өте жақсы құрылды деп айта алмаймыз
ыыы сондықтан ы мәжілісте үш партия бар
сол партияның арасында нақты бәсекелік болмаса да бірақ өзара бір соревнование ретінде сондай бір ііі жұмыстары бар
ы ал сенатта онда партиялық бөлін бөлінетін сондай топтар жоқ
ы әр депутаттар даже партияның мүшелері болады кейбірлері
бірақ олар негізгі әр і облыстан екі депутаттан сайланады
және үш республикалық ы деңгейдегі қаладан ол ыыы шымкент алматы астана
сонда он төрт облыс үш республикалық деңгейдегі қаладан екі екі екіден сайланады
партиялық өзінің қарым қатынасын көрсетпейді олар
олар сол аймақтың негізгі мәселесін парламентте дәлелдеу керек деп сондай заңда көрсетілген
сондықтан ыыы мына партиялардың арасындағы бәсекелік сенатта көрінбейді
мәжілісте оппозициялық партия болмағандықтан бәсекелік жөнді көрінбейді
а сенатта партиялық партияларға бөлінген сондай топтар ыыы топтар жоқ болғандықтан бұл бәсекелік мүлдем көрінбейді бұл бір
екіншісі сенаттар ііі өздері жоғары палата болғандықтан ы мен есімде мен ы сенатта өзім алты жыл депутат болған кезде ы депутаттық сауал жасап
баспасөз маслихаттарын өткізіп ыыы қоғамдық ұйымдардың дөңгелек үстелдеріне қатысып ыыы жүрген кезімде маған бірнеше рет
біз сенатпыз бізге дауыс беретін ы маслихат депутаттары біз тек қана солармен ғана кездесу керекпіз халықпен кездесу керек жоқ деп сондай бір ұсыныс ойларды айтуға тырысқан болатын
бірақ мен оған қарамастан маслихаттың депутаттары бізге дауыс берсе де бірақ олар тек қана сайлау функциясын ғана атқарды
а негізгі біз заңды қабылданғанда парламентте мәжіліс болсын ыыы сенат болсын біз бүкіл қазақстанда іске асыратын заңдарды қабылдаймыз
сондықтан біз бүкіл әр і қазақстанды әр қазақстанның проблемаларын сол заңдарға енгізіп солардың шешетін жолын табу керекпіз деп сонда өз ойымен ыыы ұстанып мен өзім
а бірақ сенат өкінішке орай сондай бір жабық түрде және айта кетсек сенатта мына әр аймақтан екі депутаттан сайлағаннан басқа тағы ыыы он бес депутатты президент тағайындайды
сондықтан ол тікелей президент әкімшілігіне тәуелді болған депутаттар
және айта кетсең мына ы сенаттың депутаттарын сайлаған кезде олар маслихатпен ы сайланғандықтан ал маслихаттың алдында бір тәумендігі бар және әкімдердің
неге десеңіз ешкімге бұл құпия емес
біздің маслихаттың депутаттары көбінесі сол нұр отанның мүшесі сол әкімдердің жанындағы маңайындағы жүрген қызметкерлер
мектептің директорлары бәлністердің басшылары кәсіпкерлер сол ыыы билікпен қарым қатынасы өте тығыз
сондықтан ы олар ы сенатқа негізгі сол жергілікті әкімшілікке бір тәумендігі молырақ адамдар өткізуге тырасады
мысалы мен парламентте болған кезде сайлауда ыыы барлық аймақтарда барлық депутаттар бір бір кандидат қана өткен
бәсеке болмаған әр аймақтан бір кандидат болған сол кандидат өткен
тек қана қарағандыдан уалихан қайсаров сол кездегі депутатты жеңіп шығып келді
и шығыс қазақстан жаңа мен жеңіп жеңіп келдім
сонда біз екеуміз ғана бәсекелік арқылы сол парламентке сенатқа келдік
а қалғандары уже ііі бәсекеліксіз келді
десек те сіз ы сайлауға түскен жылдары қателеспесем партиялардың қатары көп болған
ол кезде мысалы мен тоқсан тоғызыншы жылы сенатқа сайланған кезде сол біз сол жылы мәжіліске де сайлау өтті
сонда сайлау арқылы ыыы парламентке бес партия енді
ол кездегі отан азаматтық партия гражданская партия дейміз ауыл ыыы сонан кейін ыыы коммунистик партия иии тағы бір партия
осы ретте біз зауреш қабылбековна екеуміз бесінші партияны таппай дал болдық
бірақ кейінірек қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің ресми интернет сайтына кіріп ыыы сол жылы алғаш рет өткен аралас схема бойынша і сайлауға он партия қатысып төртеуі өткенін анықтадық
ол ы тоқсан тоғызыншы жылы
а е сонан кейін ы екі мың ы бірінші жылы ы демократиялық таңдау қозғалысы пайда болды соның мен мүшесі болдым сондықтан да оппозициялық
и сол сол кезде асар партиясы құрылды
ол сайлауға қатыспай асар партиясы құрылды да
уже сайланған депутаттарды сол партияға шақырып сол арқылы ы асардың партияның ы депутат болған адамдар асар партиясының мүшесіне кірді
а мен ы уже депутат болдым
бірақ сол кезде мен ыыы мына демократиялық ы таңдау қозғалысының ыыы мүшесі болып бірінші сонан кейін сол партияның құрылтайшы болып сол партияның ы бірін жалғыз ыыы парламенттің өкілі болып табылдым
не үшін оппозицияға кеттіңіз
мен ііі демократиялық таңдау қозғалысына барғанда біз оппозициялық қозғалыс деп ол кезде солай ыыы құрылған қозғалыс болған жоқ қой
ол сол кездегі әкімдер бар министрлер бар өкімет
олар сол құрып қозғалысты қазақстандағы саяси реформаларды іске асыру керек
оның ішінде сайлауды ашық түрде өткізуге ыыы жол ашу керек
ы соттарды сайлау керек
ыыы әкімдерді сайлау керек деп сондай бірнеше саяси реформаларды дәлелдеген қозғалыс болатын
сол кездегі билікке қарсы емес а саяси реформаларды билікке іске асыруға көмектесеміз деп сондай құрылған қозғалыс болды ғой
бірақ сол кездегі президент сол кездегі ммм билік ііі сескенді осы қозғалыстан
билікке күресетін бір қозғалысқа айналып кетуге мүмкін
ертең сайлауға қатысып сайлауға да жеңуге тырысатынын күшке айналуға мүмкін екенін сезініп
бірден осы партияның ы өкілдерін мына әкімдерді сол ғалымжан жақиянов басқа министрлерді жұмыстан шығарып бірден қуғынға ұшырап
сондықтан ы бұл демократиялық таңдау қозғалысы ыыы біздің мемлекетімізде саяси іске асатын ыыы бағытта жұмыс жасаймыз деген
биліктің жұмысына көмек жасаймыз деген негізгі нелерді бұлар ы бірден өздері оппозиция қылып алды
одан кейін ііі оларды
ал қуғынға ұшырап соттағанын соттап қозғалыстың жұмысын іске асырмай партияны тіркеді сонан кейін партияны тіркеуден алып тастап партияны жауып сондай іс әрекет жасады
сонымен негізгі ыыы қоғамдық ұйымдар ыыы қазақстанда заң түрінде ашылып заң түрінде әділеттік і органдарда бекітіліп істі ааа өздерінің істерін жалғастыруға мүмкіншілігі бар
сол мүмкіншілікті пайдаланған қозғалысты бірден оппозициялық күшке өздері айналдырды
президент токаев сол кезде премьер болатын
сол кезде премьер министр токаев ыыы өзінің і сөзінде мына жас келген ыыы адамдар билікке ұмтылады
қозғалыс құрды бұлар бәрін жұмыстан ы шығаруға ыыы президентке ұсыныс қоямын деп сондай ұсынысын ы жариялады
және ііі әйтпесе мен өзім отставкаға кетуге дайынмын деп сол кезде айтты
президент тоқаев мырзаны премьер і министрлік тағында қалдырды да
біздің демократиялық таңдау қозғалысының і ыыы ы жұмыстарынан бірден босатты
айтпақшы бұл жағдай туралы қазақстандық журналист вадим борейко өзінің екі мың он алтыншы жылы жарыққа шыққан котелок кітабында жазып өткен болатын
сол кездегі премьер министр тоқаевтың сөзін табу үшін тіпті ұлттық кітапханаға баруына тура келіпті
кітап көздеріңізге түсіп жатса жүз он екінші жүз он төртінші беттерге назар аударыңыздар
содан кейін сіздердің і құрған қозғалыстарыңыз жан жаққа тарап кетті ақ жол партиясы шықты иә қателеспесем сол неден сосын жалпы ұлттық социал демократиялық партия шықты сіз ол жерде мүше болдыңыз да кейін шығып кеттіңіз
жоқ мен ііі мен і тек қана бір партияда болдым ол демократиялық таңдау қозғалыс ы партиясында
ы сонан кейін иә ол екі мың бірде біз күшімізді бастадық
екі мың екіде ақжол партиясы бөлініп ііі өздері өз партиясын құрды
біз ііі өз партиямызды құрдық
партиясы партияны жапқаннан кейін мен көп жылдары ешқандай партияның мүшесі болған жоқпын
бірақ екі мың он жетінші жылы мен қазақстанда бір оппозициялық партия болмағандықтан және
істеп жүрген партиялардың ыыы өкінішке орай халықпен жақын емес халықтың мәселесін көтеруге нақты сондай бір күшке айналмағаны
сондай іс әрекет жасамағандықтан мен осы осдп партиясына мені бірнеше шақырғандықтан мен соның мүшесі мүшелігіне бардым
он жеті мен он сегіздің арасында бір жылдай болдым да шығып кеттім
неге десеңіз бұл партия оппозициялық партия бола алмайды
бұл партия ешқандай жұмысты нақты жасамайды
халықпен ешқандай жақындығы жоқ
және халықтың бүгінгі әлеуметтік саяси экономикалық басқа мәселелерді көтеріп
сол мәселелерді биліктің алдында талап ретінде қойып
сол мәселелердің шешу жолдарын көздеп сондай жұмысты атқармай атқармайды екеніне көзім жетіп
ыыы бұл ондай партия ол биліктің жанында жүрген партиялармен ааа партиялардан ешқандай айырмашылығы жоқ ондай партияда жұмыс жасамаймын деп мен он сегізде бір бір жылдың арасында сол партиядан кеттім
бүгінгі де оны менің кеткенім міне бүгінгі де көрсетіп отыр
партияның ааа сол партиялар ешқандай жұмыс бүгінге дейін атқармайды
тек қана сайлау кезінде қазір кім оларды естіп отыр
даже біздің осы міне осы күндері ы осы жылы алтыншы июнь күні
қаншама адамдар митингке шығып олардың қазір сотқа тартылып оның ішінде міне әсия төлесова бар да
соның бәрін қарағанда біз нені көріп отырмыз
партиялардың ешқандай іс қимылы жоқ
олар тып тыныш қана жатыр
тек қана сайлауға дайын дайындыққа біз сайлауға қатысамыз парламентке өтеміз сонды ғана жұмыс жасаймыз дейді
олай болмайды
партия халықтың сеніміне ие боламын десе партия парламентке өтем десе онда парламентте ол қандай жұмысты атқарады
парламентте қандай халықтың мәселесін сол жерде көтереді
оны қалай іске асырады
осыны біз сайлаушы ретінде бүгін білу керекпіз
өкінішке орай партиялар ұйқыда
сонда жағдай өзгеру үшін сіздің пікіріңізше не өзгеру керек
билік өзгеру керек пе адамдардың санасы өзгеру керек пе
ең бірінші адамдардың санасы өзгеру керек
халық өзгерісті бүгін талап етіп отыр
біз он күнәра көреміз
ыыы көп балалары бар аналар баспанасыз жүрген ыыы әулеттер ыыы жастар
қаншама бүгінгі ііі мүгедектер қаншама әлеуметтік жағдайы төмен ы топтар бүгінгі күнде мына биліктің саяси шешімдерімен келіспейді
олардың ііі іске асырып отырған бүгін заңдары қабылдаған ыыы бүгін халықтың ыыы көңілінен шықпай отырғанын дәлелдеп наразылық білдіруде
сондықтан осы ы топтар бүгінгі күнде саяси күштерге айналу үшін оларға партия тіркеуге мүмкіншілік болса мүмкін сондай партиялар табылушы еді
ал бірақ өкінішке орай ондай бүгін жағдай жоқ
және ы мысалы ы біреулері өз мәселесін көтереді баспанасыз жүрген адамдар
қалғандары оны қолдамайды
сонда меніңше әр әлеуметтік саланың әр топтары бірігіп қазақстанда саяси нақты реформаларды талап етуге үйрену керек
және билікке ы халықтың қалаулылары билікке халықтың сөзін сөйлейтін халықтың проблемаларын білетін
және билікке бетпе бет осы проблемаларды айтып жауап беруге негізгі талап қою білетін ы сондай бір адамдар керек
сондай адамдар парламентке келу керек
сондай адамдар заң қабылдағанда негізгі халықтың мәселесін сол жерде айтуға мүмкіншілік алу керек
сондықтан саяси партиялар ғана бүгін сайлауға қатысатын мүмкіншілік алғандықтан бүгін осындай саяси партиялар керек
сондай партияларды ы тіркеуге сондай партиялар арқылы парламентке өтуге ііі халық үйрену керек
бұл біздің конституцияның отыз үшінші бабында көрсетілген
өкінішке орай біздің көбі ііі билікке қажеті керегі жоқ ұмтылуға билікке ұмтылған адамдар ол оппозиция
оппозиция деген ол бір жаман сөзге айналып кетіпбаратыр айналып кетті соңғы кезде
сондықтан осыны басқа көзқарас қарамай ы сана сезімді ауыстырмай өзгертпей өкінішке біз орай бүгінгі күнде билікке ііі жауапкершілік мойындатуға
сондай нақты жолдарды ашпай и сондай жұмысты жасамай біз өкінішке орай мемлекетімізде өзгерісті көре алмаймыз
ал мынау қазіргі оян қазақстан республика деген сияқты қозғалыстардың жұмысын сіз енді тәжірибеңіз көп қой қалай бағалайсыз
олардың әлеуметтік потенциалы бар ма
олар қозғалыстар олар бүгін тек қана саяси реформаларды айтып отыр
олар ыыы саяси реформаларымен бірге олар әлеуметтік экономикалық реформаларды да дәлелдеу керек ол бір
екіншісі олар бүгінгі күнді тіркелмеген ұйымдар екі
және і тіркелсе де мысалы олар қозғалыс ретінде қоғамдық ұйым ретінде тіркелсе де олар саяси науқанға қатыса алмайды
саяси науқанға тек қана саяси партия қатыса алады
ол қазақстанның зандарында көрсетілген
сол маслихатқа сол мәжіліске барамын десе біздің азаматтар саяси партиялардың тізімі арқылы ғана сол сайлауға қатыса алады
сондықтан бұл ыыы бүгінгі күнді пікірталас жүргізуге қазақстанда қандай реформалар болу керек соған өз ой пікірін жеткізуге
ыыы халықты біріктіріп халықтың арасында саяси ы білімін ағарту жұмысында бұлар өте жақсы жұмысты қазір жасап жатыр
бірақ билікке келу ол сайлау арқылы келу жолы сол жолға олар бүгін қол қолдары қысқа
жақында ы саяси партиялар туралы заң ы екі заң жобасы мақұлданды иә қателеспесем
ол жерде ы партиялық тізім бойынша саяси партиялар тіркеу үшін мүшелер саны қырық мыңнан жиырма мыңға төмендету туралы қаулыға ы қол қойылды
және саяси партиялардың депутат болудан үмітті адамдар тізімінде әйелдер мен жастардың үлесі отыз пайыз болуы тиіс деген ыыы ойлар болды
жалпа әйелдер үшін квота енгізу қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз
ең бірінші ы мына ы қырық мыңнан жиырма мыңға дейін түсірген ыыы сан ол ешқандай жеңілдік білдіртпейді
басқа нормалар сол саяси партияға партияларға арналған заңның өзгерту көрген жоқ
сондықтан партияны тіркеу және партияның жұмысын ұйымдастыру ііі нормалары әлі өте қатал
сондықтан саяси партиялық ммм өзара партиялардың араларында бәсекелік жүргізуге өте қиын
бүгінгі күнде қазақстанда партия тіркелсе ол тек қана билікпен келіскен
биліктің рұқсатын алған биліктің қолдауына ие болған және ертең биліктің жалауын көтеретін партия болады деп мен санаймын ол бір
ыыы жаңа партия келу үшін ол жаңа ы бір демократиялық оппозициялық күш болу үшін сондай мүмкіншілік жасайтын ыыы заң керек
оппозиция деген ол билікке қарсы жұмыс жасайтын заңды ыыы түрде заңды жасайтын күш болу керек
ол ы халықаралық тәжірибе
ы сол тәжірибені қазақстанда енгізу керек
оппозиция дегенді і жаман сөзге айналдырып оппозицияны қуғын арқылы тоқтатып ы соттап ыыы жүрген ол демократия демократияға жатпайды
ол адам құқығын қорғау жолында да осыған жатпайды
сондықтан бүгінгі күнде саяси партияларға арналған заңды өзгерту керек
екіншісі әйелдер ііі тізімі және жастар тізімін айта кетсек
бұл ы бүгінгі күнді тағы мәселені шешеді деп мен ойламаймын
не себептен
неге десеңіз біздің сайлаулар жабық партия тізімімен өтеді
оны қалай түсінуге болады
бұрын сайлауға қатысқан адамдар соңғы соңғы сайлауды алайық
не болмаса келесі жылы сайлау болса сол сайлауға қатысатын адамдар нені көреді сайлау учаскесіне келгенде
сонда олардың алдында бір ғана бюллетень болады сол бюллетеньде адамның фамилиясы болмайды
оның ішінде тек қана партияның атауы ғана болады
и ааа қазақстанның азаматтары тек қана партияларға ғана дауыс береді
сол тізімде неше партия бола алады сол партиялардың біреуін таңдап бір партияға дауыс береді ол бір
ал енді сайлау өткеннен кейін сонан кейін ыыы сол ыыы ең көп дауыс жинады деп пайыз берген партиялар
мысалы сол өткен сайлауда сексен сегіз пайыз нұр отан жеті пайыз ақ жол жеті пайыз кнпк
сонда ыыы жеті пайыз деген ол жеті мандат
кнпк мен ақ жолдан жеті мандат жеті адам жеті адамнан парламентке келді
қалғаны бәрі нұр отаннан шықты
бірақ ол адамдар қалай ы парламентке келді
сайлау өткеннен кейін сол партиялардың басшылары бюро өткізіп бюрода өзінің тізімінен кімді өздері таңдады соны парламенттің тізіміне енгізді
сондықтан бұл халықтың қалаулы болып саналмайды меніңше
халық тек қана партияларға процентті жинап былай ы айтсақ
ал ы сол адам ретінде сол партиядан қандай үміткер барады она ашық ы партиялық тізімі арқылы шешуге болады
сонда мысалы мына демократиялық мемлекеттерде қарасақ оларда сайлау қалай өтеді мхм
сайлау учаскесіне келгенде оларға әр адамға екі бюллетень береді
бірінші бюллетеньде партиялардың тізімі
екінші бюллетеньде осы ыыы иә және осы бюллетеньге қосымша бірнеше қанша партия ыыы тізімде бар соншама тізім береді ал сол партияның
сонда мысалы мен ы партияның тізімін алып соның ішінде бір партияны ыыы өзім қолдаймын
мысалы мен өзімнің партиямды айтайын демократический выбор казахстана
кезінде болған қазір ол партия жоқ қой
сонда мен сол партияның жанына ыыы үтір қоямын да
сонан кейін сол партияның тізімін алып сол партияның тізімімен өзіме ы ұнайтын үміткерлердің жанына мен осыларды өтеуін қалаймын деп ы өзім белгілеймін
сонан кейін сайлау өткенде ең бірінші санайды қанша дауыс қай партия алды соның пайызын шығарады
сонан кейін сол пайызға қарап олардың тізімін қарастырады
сол тізімде ең көп дауыс жинаған адам бірінші болып тұрады
екінші солай ыыы үміткерлердің тізімін ііі дайындайды
сонан кейін мысалы партия жеті пайыз алса бірінші тұрған жеті адам парламентке өтеді
оны бюро тағайындамайды
вот осындай механизм енгізу керек
а бүгінгі күнде ыыы жабық тізіммен өткізетін ыыы сайлау ол ыыы ондай процедураны ы көрсетпейді
сондықтан ы жастарды сол әйелдерді квота ретінде сайлаудың алдында тізімге кіргізеді
олардың атымен пайдаланады
мысалы қазір нұр отанға димаш ыыы құдайбергенді енгізді
димашты жақсы көретін ыыы адамдар өте көп
димашқа дауыс беруге тырысады
ал бірақ димаш парламентте болмайды меніңше
мысалы өткен сайлауда қайрат нұрттас та болды сол тізімде
бірақ сайлау өтті қайрат нұртас ыыы парламентке кірмеді
неге десеңіз уже бюрода қайрат нұртасты өткізген жоқ
сондықтан біз ы парламентте халықтың қалауы болсын деп оның ішінде жастар болсын оның ішінде әйелдер болсын десек біз ашық түрде дауыс беретін тізіммен сондай рәсімді енгізу керекпіз
он екінші тамызда сенат сайлауы өтеді
мен ііі қайтадан он жеті депутат і сайланады деп жатыр ііі
кетіп жатқан депутатарды қарасам бірін де танымайды екенмін
неге біздің сенаттар қазір көрінбейді
неге біз оларды танымаймыз
ыыы бүгінгі күнде парламент жабық
парламенттің жұмыстарына қатысып жұмыс жұмыстарын көріп ы парламенттің отырыстарында тікелей болып
сондай мүмкіншілік алуға өкінішке орай өкінішке орай бүгін нақты жолдар ашылмаған
мысалы халықаралық парламенттерде қарасақ басқа мемлекеттердің сол ұлыбритания сол ыыы швеция бәрі европаодақтық бәрі парламентіне
әр азамат қай күнде келемін десе қай жұмыс тобына қатысамын десе қай пленарлық отырысқа қатысамын десе оның соған мүмкіншілігі бар
бізде қатыспақ түгілі парламенттің маңайына жолауға мүмкіншілік жоқ
бүгінгі күнде сол ы көп балалары бар аналар парламентке депутаттарға барып өз проблемаларын айтамын деп барса
оларды бір километрге жеткізбей қарсы алып полиция сол парламенттің маңайына жолатпайды
және телевизорда ы көрсеткенде тек қана журналистердің түсірген бейне таспасын ғана көрсетеді
сондықтан ы парламентің жұмысы жабық болғандықтан парламентке есіктері жабық парламенттің жұмысына қатысу мүмкіншілігі жоқ болғандықтан
және депутаттар өзі өз жұмысын заңдандырып көрсетуге ешқандай қызығушылық бермегендіктен
оларды да ешкім танымайды оларды да ешкім білмейді
және ең күрделі мәселе оларға халықтың алдында жақсы болуға қажеті жоқ
олар ең бірінші биліктің алдында жақсы болу керек
партияның басшыларының алдында жақсы болу керек
а халық ыыы ол өзі бөлек
сондықтан біз ііі сайлау әдісін өзгертпей сол өзгерту арқылы осы халықтың алдында есеп беретін сондай функцияны енгізбей
біз ешқашан да олардың халықтың қалаулы болуына ы сондай жағдайды көрмейміз
және олардың жұмысын жан жақты көре алмаймыз деп мен өзім ойлаймын
былтыр болды ғой деймін иә президент сайлауы
сол кезде тәуілсіз бақылаушылардың рөлі қаншалықты маңызды екенін түсіндік
жалпы тәуілсіз бақылаушылардың жұмысын қалай бағалайсыз
былтыр ыыы тәуілсіздік бақылаушылар бірінші рет өз ііі сондай беделін көрсете алды
сондықтан мен бүгінгі күнді тәуелсіздік бақылаушыларға үміт артып отырмын
биылдан бастап елімізде сайлау бақылаушылары мен тренерлерін дайындайтын жоба өз жұмысын жасауда
осы ретте мен жоба мүшелерінің бірі дастан аққожаға хабарласып жоба туралы кішкене ақпарат беруін сұраған едім
бәріңе қайырлы күн менің аты жөнім дастан аққожа
мен екі мың он тоғызыншы жылы қазақстанда өткен президенттік сайлаудың бақылаушысы болдым
қазіргі таңда еркіндік қанаты және қазақстан жастар ақпараттық қызметі атты екі қоғамдық қордың бірлесуімен ааа жүзеге асып отырған сайлау екі мың жиырма жобасының қатысушысымын
бұл жобаның басты мақсаты қазақстанда келешекте туындайтын болатын ы президеттік сайлау болсын мәжіліс сайлауы болсын сонда бақылаушы болатын азаматтарды оқытатын ы дәріптейтін ыыы болашақ тренерлер дайындау болып есептеледі
ііі жоба негізінен осы екі мың жиырмасыншы жылдың қаңтар айында жүзеге асты
астанада толыққанды тренинг ретінде і офлайн форматта өтіп үлгерді
ал алматыға келген кезде өкінішке орай осындай карантиндік шаралар басталып кетті сол себепті қазіргі таңда біздің бүкіл оқуымыз апта сайын онлайн форматқа көшіп отыр
бұл уақытқа дейін біз ы қазақстандағы сайлау жүйесі ы қандай бақылаушылардың құқықтары мен міндеттері қандай
ы сайлау учаскесінде болатын жағдайларда не істеу керек болмаса сайлауды әділ өткізу үшін қандай әрекеттер қабылдай аламыз
ыыы сөз еркіндігі деген не
ммм кез келген там ақпараттық фактчекингі болсын ыыы сайлау жүйелеріне болсын халықаралық бақылау болсын осындай форматтағы көптеген тренинигтерге қатысып отырмыз
скиперлердің арасында татьяна чернобельде болды
димаш әлжанов данил данил бектұрғанов ммм гүлмира биржанова және өзге де скиперлер болды
бүгінгі таңда оқуымыз әлі күнге дейін жалғасып жатыр
енді ііі тәуелсіз бақылаушы болудың маңыздылығы қандай деген сұраққа жауап берсек
біз екі мың он тоғызыншы жылы қазақстандағы президент сайлауының келісінің арқасында көп нәрсені түсіндік
яғни біріншіден ііі қазақстанда өкінішке орай ыыы әділ сайлау өткізу мақсатында жүзеге асатын бақылаушыларды дайындау аса қатты жоғары деңгейде емес
яғни ол жақта мұрындық болған бір бірең сараң қоғамдық қорларды ғана атасақ болады толыққанды
ыыы сайлау процесін қадағалаған және ол жақтағы протоколдар бойынша тәуілсіз бағасын берген сайлаудың әділдігін және әділеттілігін жүзеге асырған ы қорлар да көп бола қойған жоқ өкінішке орай
бірақ ы бұл ы қазақстан азаматтарына деген бір үлкен серпіліс болды
себебі сайлау процесіне ы әділетсіз болатын болса оған көне беруге болмайтынындығын түсінді
ал бақылаушылар расымен де ол ы процестің қаншалықты лас болмаса керісінше таза өтетіндігін ақ қарасын ажыратып беріп ыыы халық арасынан шыққан бір белсенді ретінде ыыы осындай көрсеткіш ретінде ыыы анықтап берген еді
сол себепті келешекте ы сайлауға қатысу өте қатты маңызды сайлауда бақылаушы болу өте қатты маңызды
ы сайлау екі мың жиырма жобасы туралы тағы да көбірек білгісі келетін болса адамдар онда ыыы ютубта арнайы біздің бүкіл өткізілген і тренингтеріміздің барлығы офлайн онлайн форматта сақталып тұр бейнежазба ретінде
одан өзге ы инстаграмда да парақшамызға тіркелсе болады екі мың жиырма сайлау екі мың жиырма
ол жақта келешек тренерлік тренингтер туралы болатын тренерлердің сөздері цитаталары тұжырымдамалары тағысын тағысы көптеген ақпарат бар
ыыы енді ііі бәріміз де білеміз қазіргі таңда қазақстан республикасында ы он екінші тамыз күні сенат сайлауы өтеді
бірақ өкінішке орай онда бақылаушылар қатыса алмайды
себебі ыыы ол жақта негізгі дауыс беруші адамдардың барлығы қазақстан республикасының азаматтары емес көбі тек мәжіліс өкілдері дауыс бергендіктен ол жақта бақылаушының міндеті өкінішке орай төмендетілген
бірақ ыыы бұйырса бір жылдан кейін бізде жоспарлы түрде биліктің айтуы бойынша мәжіліс сайлауы өтеді
сол жерде бақылаушылар ыыы өздерінің қызметін атқарады
осы мақсатта қазіргі таңда біздің жұмысымыз қарқынды жүріп жатыр деп айта аламыз
себебі алдын ала сонша уақыт бұрын дайындалғанның арқасында қазіргі ы қазақстандағы біршама бақылаушы болатын азаматтардың қатарын көбейтетін ыыы тренерлердің сапасы арта түсті деп айтсам болады
себебі бүгінгі таңда ол тек қана сайлау деген қазақстан республикасының сайлау туралы заңын білу ғана емес соның жүзеге асыруын қадағалау онда құқық міндеттерінің барлығын білу
және ол құқық міндеттерді орынды дұрыс және ең бастысы өнімді түрде талап ету
ыыы екі мың он тоғызыншы жылдың мысалының арқасында біз қазіргі таңда ол ы заңнаманы өкінішке орай ааа толыққанды жүзеге асып жатқандығын ыыы дәлелдей алмаймыз кепілдеме бере алмаймыз
себебі көптеген ыыы бақылаушылардың тарапына деген құқықтық бұзушылықтардың барлығы тіркелген болатын
сайлау барысындағы көп бақылаушыларды барлығын қуды
болмаса қарапайым ы конституциялық заң ыыы жүзінде бекітілген құқықтарын жүзеге асырмаған иә
себебі мен өзім де бақылаушы болған кезімде менің сайлау учаскемде маған менің протоколымды бермеген
ыыы менің актілерімді протоколға тіркемеген
және де ііі бір күннің ішінде тіркелген бүкіл ыыы заңнамалық тұрғыдағы құқық бұзушылықтардың барлығын жоққа шығарған
ал кейін ыыы орталық ы сайлау комиссиясы қазақстанда тек қана бірең сараң ғана ыыы кейстер тіркелді деген болатын ыыы заң бұзушылығына байланысты сайлау барысындағы
бірақ өкінішке орай ол олай емес расында да тәуелсізсіз бақылаушылардың көбісінің протоколдары қабылданған жоқ
және де бүгінгі таңда осылай ұзақ уақыт бұрын ыыы дайындық өткізу осы себептер өте қатты маңызды
себебі біз сайлау барысында қысқа уақыттың ішінде ғана өзіміздің толық міндеттерімізді атқарып қана қоймай өзге адамдарды өз міндеттерін атқаруын қадағалауымыз керек
ал ол үшін орасан зор күш білім және ыыы дайындық қажет
ыыы осы орайда қазақстан республикасында өтетін келесі сайлаудың барлығын бақылаушылар әзіргі таңда сайлау екі мың жиырма жобасының төңірегінде толыққанды дайын деп айта аламын
және ол дайындығы апта сайын керісінше нығайып жатыр себебі оқу әлі де біткен жоқ және жалғасып жатыр
осы орайда ыыы осы тектес бақылаушыларды дайындайтын және ол бақылаушыларды сауатты дайындайтын жобалардың маңызы меніңше өте орасан зор болып есептеледі
ұзақ жылдар бері сіз саясатта жүрдіңіз одан қалса оппозицияда жүрдіңіз енді қазір өзіңіздің қорыңыз бар
жалпы ыыы көңіліңіз қалай қалмайды енді менің подкастым ой детокс деп аталғаннан кейін жаңағы ақпарат ағымында өз ой тазалығыңды сақтап қалу
сіз ой тазалығыңызды қалай сақтайсыз қалай энергия аласыз осының бәрін жұмыс атқару үшін
биліктен кеткеннен кейін оппозицияға келген көп адамдар бар
а мен билікте жүріп сол парламенттің мандатына ие болып екі мың бірінші жылы оппозицияға келдім
екі мың бірден ы екі мың беске дейін төрт жыл парламентте билікте жүріп оппозициялық жұмысты ақтардым
маған бір көмегі бергені ыыы мен депутат болғандықтан менің иммунитетім имунитетный прикосновенности болғандықтан маған тисе алмады
ыыы сол кезде мен өзім саясаткер ретінде өзімнің ііі имиджімді қалыптастырып өзімнің ұстанымымды қалыптастырып ы үлгердім
сондықтан уже парламенттен мысалы маған ыыы сондай әңгімелер болды
тоқтал тоқтатып ы қайта сайлауға қатысып осы парламетте қаламын десең мына позициялы жұмысты тоқтатсаң дұрыс болар еді деп бір әңгімелер жүргізуге тырысқан кезде мен айттым
мен ы халықтың алдында танымалы болғандықтан халықтың жағдайын айтып жүргендіктен енді мен уже басқаша айта алмаймын екі жүзділікке бар алмаймын
сондықтан мен сол ұстанымды іске асырамын құқық қорғаушы ретінде деп міне неше жыл болды парламенттен кеткеніме сол құқық қорғаушы жұмысымды жалғастыру ыыы жалғастырудамын
менің сол кездегі қалыптасқан сол төрт жыл парламентте жүріп қалыптасқан өзімнің ой пікірім өзімнің ұстанымым өзгеріссіз
ііі не маған күш береді
халық халықтың қолдауы халық мәселелерін келіп айтып сенімділік білдіріп және бір кішкентай болса да көмегім тисе соған рахметін айтқанын жағдайға жеткенде сол адамға өзіне бір күш береді жігерлік береді сондықтан ол бір
екінші ыыы бүгінгі күнде қазақстанда өзгерісті талап етемін десең онда ыыы өз жұмысыңда нақты бір бағытта жүргізу керек
ыыы биліктің қазақстанда мысалы әлеуметтік жағдайы дұрыс шешіліп ыыы мектептерімізде ауруханаларымызда бала бақшаларымызда бар мәселелер шешіліп
адамдардың да бар жағдайлары жақсы болса онда билікке қайта қайта сын айтып биліктің алдында талап қоюға не қажет
бірақ ол жоқ қой бүгін
сондықтан осыны іске асыруға тура келеді
бұны біреу айту керек
осыны депутат болған кезде бұрған ы бет бұрғаннан кейін бүгін сол сол сол бағытта жұмысымды жалғастырудамын
рахмет зауреш қабылбековна ыыы егер қандай да бір қосатыным бар десеңіз қортып кетсеңіз болады мен сұрамаған нәрсе айтқыңыз келген нәрсе
қосымша менің айтатыным бүгінгі күнді көптері ойлайтын шығар ыыы
өзгеріс болмайды қазақстанда отыз жыл билеген бір билік енді екінші сол осы биліктің ы тобынан шыққан екінші президент
бір президент отыз жыл м басқарды енді екінші президент екінші президент болса да бірінші президент ы негізгі басқарып отыр мына екінші дублер ретінде істеп отыр деген көп мәселені айтады
мен айтар едім қазақстанда демократиялық жолда әлі көп мәселелер бар
ыыы бірақ өзгеріс болмайды деп олай ойламау керек
өзгеріс болады
өзгеріс болады ең бірінші өзгерісті әр адам өз і сана сезімінде ііі сол өзгерісті жасау керек
қазақстан көп халықаралық құжаттарға ыыы ратификация жасады
ы көп халықаралық ұйымдарға кірді
өзіне міндетті алды сол міндетті орындау керек
сол міндеттерді орындау үшін біз қоғамдық бақылау біз ііі қоғамдық ұсыныс
және қоғамдық жауапты сұрау ы есеп сұрау ы механизмдер үйреніп билікті есепке тартуға үйрену керекпіз
ең бірінші өзгеріс біз өз сана сезімімізде заңның алдында бәрі тең деген осы ұстанымды ту ретінде ұстау керекпіз
ол конституцияның он төртінші бабында көрсетілген
осымен ой детокс подкастының он екінші эпизоды тәмамдалды
аяғына дейін тыңдағандарыңызға рахмет
егер қандай да бір ұсыныстарыңыз пікірлеріңіз болса маған инстаграмм арқылы хабарласып білдірсеңіздер болады
эпизод ұнап жатса тыңдаған қосымшаларыңызды бағалауларыңызды сұраймын
бұл менің подкастымның тыңдармандарының қатарын көбейтуге өз үлесін қосады
саяси сауаттылығымызды арттырып сыни машығымызды дамытайық аман сау болыңыздар